Ku om väega väikene kriimukõnõ, sis olõki tegelikult ei vajja midägi tetäq. Aq või pandaq pääle ka plaastri. Ja ku vajja, sis tulõsiq inne tuu haavakotusõgõnõ inne viil ärq kah puhastaq kas sis viiga vai puhastusvahendigaq.